Au ta setuju karna susu gandum ia nanu gizi yang manu manfat neu hataholi la karena susu gandum ia nanu sumber kalsium, protein no vitamin. Susu kedelai ia susu nabati yang kandungan lemak no kolestrol a kada fananak tehu nanu protein ba'uk a.